Inā ua hiki iaʻu ke kāpae i kekahi pilikia nui o ka honua, <breath> e kāpae wau i ka hakakā ʻana o nā kānaka nā lāhui nā ʻāina kekahi me kekahi. A e kūkulu wau i ala e maluhia ai ka poʻe a pau. I hiki i nā ʻāina a me nā lāhui ke kālele ma luna o ke aloha ʻāina o ko lākou ʻāina i maikaʻi hou aʻe ka honua.